T'sey kyanë mëdë wo'o je'e t'sey muk yak okëp ko'o je'e muk puj ko'o muk jet'sëp at'suk abëkëp manytë jedun myoj wit'sëp ymyt je'e wo'o este tukëp wi'in buj wi'in jet'sëp y myt este du'u amot'sëp o mëwayn neyb jedun tunayn neyb dun najk t'sokayn pa este anaxë dun meëx bëk t'sokayn je'e wo'o pues ma'a mëwëp jedun o ma'a kësëp neybmich najk jo'ot dun wi'in jëwëy y jadut's dun myak ku kësëp jadun myaj yëbëkëp kan pëdakëp jadun bi'i dun yajxon kyukëwëy kyxkë okyanyë jedun kyëy.